Ireto avy ny fanatanjahantena izay fantatro: misy ny fanatanjahantena iombonana toy ny: baolina kitra, ny baskety, ny rugby; misy koa ny fanatanjahantena ataon'olon-tokana toy ny: lomano, ny hazakazaka.